من أحب الذكريات بعد كنا نلعبوا مع بعضنا، <hesitation> في العمارة نرسم الخطوط الحلوة ونحاول نطيح بأكبر عدد ممكن <hesitation> وكانت منافسات قوية وكل حد متحمس وبشدة، وألعابنا كانت جدًا حلوة سواء بالدراجات أو لعبة النجيزة <hesitation> ولعبة ال <hesitation> حلت، لعبات حلوة واجد.